Taran' 'ngo nej kolo ni'in ne', 'ngo kolor ni bej bin si katsi, ba simaree, ba sitaj, ba sirmau, sirkuchij, hua si mahiaj, hua simaree, hua si mare, hua sitnitaj.